klekle ígbɔké ówó be tìni iku ma bo ponyo iɖutu màa ówó be yì ni hàámà. owo bani iɖutu nì ponyo ɔti à nàáa ya, à nàáa mù jèsì ni kayi éè tu iku ma bèé ni ponyo iɖutu lɔ màa ɖí hàámà ènù ínìwà ɛɖí nyòoà, ènù klekle nyòo ù nyonìà ígbɔké ba bànìà ùú kpe ɔku ulánì, ú né kpèè, úni ɔkle ulánì èsèse ànì ba ba nélèe yá ù ŋlɔ ni à nà mini ɖùɖù iɖutu ka à ponyo ú ná nɛ̀ɛ sú kàyi à tu iɖu <hesitation> iɖutu lɔ nì hàá mà, iɖutu nɔ́ɔ̀ku sɔ̀ŋgbí ɛɖí bo nyo ɔti lɔ lèe ɔti bèe seà, ása à nà lili ɔku ma bàáa ponyo. kà ú ná go eɖeɖe, ù nà mi fò ɖuɖu go ɔkuaba. úni à nàtú ɔku màa èkpè, hàá mà lɔ nɔ̀ku ma èkpè, à nàá ni pòomlanyo ù nyonìà ígbɔké be tinì kayi káyí elíì, à nàáa ko íɖi íkàtù. úni kàa pòo nyo ɔwɔ mù jèsì ni ú ná nɛ̀ɛ̀ blɛ̀ɛ iɖutu ùú bɔ, à nàá ni ɔku màa èsèse à nàá ni ɖùɖùà. à nàá zi gbùgbɔ̀ ènyià blɛ̀ɛ, à nàá ŋlɛ̀ɛ iɖutu lɔ nyo úni à nàá zi gbùgbɔ̀ òponyo ú nàámi à nàá mu jèsì ni ù ha ɔtilɔ si yáá hàá mà lɔ, íɖutu nì ɔti ìkeanì ɖálɔ̀ɔ úni à nà fíá tinì ka ké elíì, à nàáa klò íkàtú blɛ̀ɛ à nàáa nyo ìmo íɖì sú ùŋonì wèe, kayí mò ma bo wu ínɛ̀ kòtè blɛ̀ɛ mò ma ba ese ábua kòtè ɛɖí be niàà, sú kayi ni ù ziwɛ ɛnɛ́ɛ̀ ɔwɔ fò gu éné ɖi ùŋò màa se ɔti blɛ̀ɛ ùŋò ma ne se ábua káèè, ùú je kɔ fía ígbɔké be nìà kayi káyí elí ù nàáa kò íɖiwɛ yáá kini ká ɖíàlɔ.